<hesitation> kalo pohon pohon nan durian aimahu papalam cengki sagalamacam osi pokoknya aitolati ailalan aimuraran siam ame kalo aitolatam, <hesitation> amikarjaam amiakarja aitolatam au au rombonga tati suria amiakarja lesa am roholit tolatam tausia huloninam baru usutilomi amigrup tolo akarjanam amiain ruamme kubikesa amruan mekubik hututolo hututolo <hesitation> selama hula lutolo, <hesitation> amso amiabali hanimai haleu akarja aminalan namlehu musihaam ame lakarja ailalanam au tati burhan amilua akarja ailalan nam <hesitation> miadapati ailalan rua leemangkali kubik lomisati <hesitation> siamso amia halunini barenti leamai pa maasani akarja lohoehelasa matam, <hesitation> ehlas iyamata nipoto lemso. Ami asun aukarja han auta amiasuni akarjaam autam ami akarja ailalan <hesitation> siam au tati kakahalil amotosiamhamilua karja ailalan osikaka jani <hesitation> kakajani ia huoi ailalansiam osi, guan amahutuluule amilua kahalil amiakarja ailalanam kubik itu hami akarja tapasiam ailalasiam padahal lakai lakimalaka, <hesitation> laka lakimalaka saamilua amilua kaka halil ajak <hesitation> hakusuam autam <hesitation> pas lakanam iamajuma tahu solakisalam hutuulan tati amilua mala aihulan tati aponia <hesitation> aponi ahirnya hasite lahi lasulu olalatunam olalatunam ia nimtaruam, <hesitation> amso amialoni mai suria haruma osie maleu amieh karja haleuan auta siam amirombongan lua ami akarja aian lautam silama hulan lesi <hesitation> siam aui ihuam aa aupita aihuam lautati hanimaie hulan iaaubaluan aukarja haleu akarja karja karja karja tutu. Ma abisism baru aluni alamai tau hujaimat iahasaa jadi amilapusilam ami akarja aiyaam nonstop ami akarja mitutulesa mia kobisonta karja mitutulesa loto, lotot kobi <hesitation> ami akarja lutu kobiam utu kobi mala lahantam talume ahirnya rou kaniki tati makuala mala serang kobiam sinam lalin siuhalamai amanpun talu niloikoa alahai nimati sulaharuma po ai amia kobi motulisiem salemanhumoto amiam ajakanbukanre aupu baran koa <hesitation> tausan kalosula moiampon mulani koa ouu koinee, kobiam lahaitinina koine lahalamai ampun ampun taluami ami ahula sulanima lutuam sulahruma kaka kalo sulahula asapa asapa koling ami mahantam taluso <hesitation> mai bali alaham pasahari ampasahariam amiakarja hampasahari amselama hulaluati. Hulalunima tutuamini hariraya haji lotu pasahariam mailoto pasahariam siam suharuma orang patung racunnam suem malusia hasta siem pasahariam hulamutau tapi amiasapa lotopasahariam tolohiya siam aunipu malusia omisaleman, pusia <hesitation> setela ami asapa moilotoam siu ilang siula rotoroto pasahariam <hesitation> cuma lasasani <hesitation> cuma amilasa karja halau <hesitation> sapi amima haeu asiam sapi iarotutapi esa nieua ruiale hualoi ulamatan lasapi rotiam iyahulanin alahanam aurekia solaya tuyultitalanalam <hesitation> siam laharuma malisia taracun racunam, jadi pasahari siem siukalo sule lotumun makalo ainami lahulan la leusin makasona kaheuam maniulamatan nam sulalewat loilohon takoa sula lewat loilohonam siam tausucilaka tetap sulahalat tau suluheru racun nam <hesitation> siam siu racun racun namso kekerasanam, tapi kalo itaami itasaleman siumoi oula barani koa <hesitation> siam malusia racun racunnam so kekuatanam.